Tataɓre, mbi'en tonngoode tataɓre ko tiigorde. So a raari ba kaatane, <hesitation> pinal meeɗen ko tati non. So a raari ardaangal, a tawii arano, a tawii ballo, a taway tataɓo kanko tiigotoo <hesitation> fiiji ɗin. Nden kala nokkuure to a yahii darngalle, a taway to darngalle tati ng- waɗaama eɗo tiigoo huunde. Ndaara waakiire darngalle tati waɗetee ngam nde tiigee kayre maa.